करीब पाँच चीज़न को इस्तेमाल करके रुचिकर खाना बनाईबो एक चुनौती हुई सकत है। लेकिन जो संभव है और स्वादिष्ट भी हुई सकत है। सबसे पहिले हमे सही सामग्री को चयन करन होये उदाहरण के लेय एक चावल, टमाटर, आलू, प्याज एक मसाला जैसे मिर्च पाउडर को उपयोग कर सकत है। इन पाँचों चीज़न से आप एक स्वादिष्ट आलू पुलाव बनाई सकत हो। सबसे पहिले आलू और प्याज को काट के तळ ले फिर टमाटर डालकर अच्छी तरह से भूँज ले। अब मिर्च पाउडर डालकर हल्दी और नमक डालकर मसाले को तैयार कर ले। चावल डालकर पानी डाले और चावल को पकन दे। इस तरह से बिना जायद सामग्रीयन के एक सुचिकर स्वादिष्ट पुलाव तैयार करौ जाइ सकत है। आप एगो किसी को हरी चटनी या दही के साथ सर्व कर सकत है। इसी तरह इन पाँच चीज़न को प्रयोग मिलाइ करके और साधारण स्वादिष्ट व्यंजन बनाये जा सकत है। जैसे आलू टमाटर की सब्जी या प्याज आलू की पकौड़ी इस तरह के व्यंजन ना केवल सरल होत है। बल्कि समय की भी बचत करत है और खाइबे को स्वाद सुंदर होत है।